इनहा यार आज काफी तकियों ह्यूगो से महसूस हीरो च बस मन न कार्यों बात चित करना बो ज्यादा। थोड़ो टाइम अकेला रेबा की इच्छा कर रि च ओर बात चित करना मन नि के रायो कई था बताओ मारा देता चाव तो बता सके मारा ए पर म्हारे कूद के समझ नि आ रि कि म्हारे साथ कई हो रियो दम से अलग अलग चीजा मारे दिमाग में चल री। समझ में नि आरी के। जस्या की बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा लग रियो। मन भरी बारी सु महसूस हो रियो चूसमझ सकू चू जिंदगी में बहुत अलग अलग विचार आ जावे च। तो ऊके मारी आशय होना लग जावे नरी बार तो घना सारा डिसिजन लेब की वजह से हो जावे च आशय की चीजा ऊके मारी पछतावो होवे ई वजह से हो सके चुप चुप रेबा की इच्छा कर रि च।